Zéro, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins sept, moins huit, moins neuf, moins dix, moins onze, moins douze, moins treize, moins quatorze, moins quinze, moins seize, moins dix-sept, moins dix-huit, moins dix-neuf, moins vingt.